E be anche li a tuca gavé prima la puer bin, sufielu, gavéie bin la puer da tüti i post, da l'aut al bas e pöi duvré anche li cualch prodotto ch'a vada bin, cualcoza, cual licuid ch'a vada bin për i veder, cun la carta di giurnai e pase bin tre o cuat volte, chila, chiel a resta lücid